اني ما اعتقد انو اطفال هذا الجيل ايي- يعيشون حياة سعيدة لأن عصر التكنولوجيا ادى الى اص- الأطفال ميكونون سعيدين و ادى الى انو الأطفال ميعيشون حياتهم الطفولية مثل ما احنا تعودنا عليهم بلطفولة مالتنا فأشوف انو الأطفال محرومين من هواية اشياء الي جان لازم يعيشوها كأطفال هسة.